أول شي لازم تكون تعرف إن الطيارات وايد آمنة، يعني الطيارين بيكونون متدربين تدريب عميق وكل شي يكون مدروس جبل الرحلة حتى يعني الطيارات نفسها فيها أنظمة أمان متطورة تحمي الركاب وفي كمان إحصائيات تجول إنه الطيارة من أكثر وسائل النقل الأمان لو كنت خايف من رحلة يعني حاول تركز على أي شي يشتت إنتباهك.